Karazana atody fantako alongany anh, <hesitation> misy atody akoho, atody akoho somary majinijinika zaigny izy anh raha oharina aminà atody hafa, de misy ndraika koa atodinà ganagana, atodinà dokotra, akeo koa atodinà gisa, fa ny tegna ahona be izao atody hitako anh de atodinà autruche.